<hesitation> te ña xo ihó iin ña ni no xa'á, un ñadii ihó un na nana, naxhika kano xana xhikaté un na kananú, nakuñando nrakunró xhin, xanaxuné xana xu ihó xana xú ná kueni tiña'ana kué hinxa, e un naxa'á kanona nakaxa ditá nakaxa nreyu nakaxa na kó xa nruté na ko xa'á dadande ayuxa'á.